يوميا امشي تقريبا الفين خطوة او الفين ونص هالتمرين اليومي بشكل روتيني واسبوعيا يعني اعتقد اني امشي تقريبا سبعتعار الف خطوة او يمكن اكثر يعني احيانا لما في بنزل اتمشي في الشارع لوحدي بمشي اكثر يعني ممكن اوصل في الاسبوع لعشرين الف خطوة